Za zany raha ohatra hoe navadika biby za tonga de aigle ein, aigle reny tonga de hainao le aigle reny voromahery bôka zany aminay voromahery io izy tona de za zany mivadika voromahery reny bôkeo za mitily lato, ay mandeha am'tany zay tiako andianana za bakeo, bakeo za afaka migafigafy olo <hesitation> zaka ambany any za nga tratranao za bakeo mitily bakeo milefa.